Fomba fiasan'ny milina fanjairana dia: efa misy totozy ao anatiny ary atao mifanitsy amin'ilay fa- ny loham-panjaitra fotsiny iny dia ahodina amin'ny tanana le fiho- fanodonana azy dia mandeha ny- ho azy ny fanjairana ilay akanjo.